Nkyɛ mɔ- mɛpɛ dɛ mɔkɔ akɔda bepɔw bi sor ɛwɔ "tent" bi ase asen dɛ mɔkɔ akɛda abankɛse bi m' osiandɛ bepɔw no sor no ɔbɛma ew- ehu wiadze a aa- afanan ne nyinara. Mm- mbohu ndzɛma a ɔkɔ do, ehu wim', agye mframa papa naaso dɛm aban kɛse yiii nnyim adze a wɔyɛɛ wɔ m'. Ekɔda hɔ no koraa no banbɔ papa bɛn na ebenya mtsk! Ntsi mususu dɛ bepɔw no do no beye asen aban kɛse m'.